Bedo joga dum be jungo be wogga ndiyam ko dotti to rufi ha leddi. kuje woggugo champe ha lesdi do mari leggal juddum, sai leppol ha bandu mai je goddo jogata jamdi mai wosta kala champe rufi pat be mai ngam babal mai laaba voda